Gny lakilosy, <noise> arakaraky ny fikapoanao azy gny mampaneno azy. <noise> Kapoanao indraiky i da maneno indraiky manakoako. <noise> Kapoanao intelo i da magneno intelo manakoako fe laha tiategna hamoaky feo soa, ohatsy, hira; da kapoa magnaraky gny hira izay tiategna hiboaky zay gny lakilosy raiky. <noise>